أحسن طريقة عشان أبدأ يومي إنه أصحى من بدري اصلي وأقرا شوية قرآن، بعدها أحب إنه أسوي فطور مرة لذيذ ولازم يكون في أي شي في كافيين سواء نسكافيه أو شاي أو أي شي عشان <hesitation> كذا يصحصحني يعني، بعدها أحب إني أسوي رياظة عشان <hesitation> هذا يعطيني لباقي اليوم نشاط يعني، بعدها أحب إنه أسمع شوية بودكاست أو أقرا شوية في كتاب وبس.